<noise> ngador tama shibonde tsara godortama shimonde gadorta kashibo da kasiyande lakeyande lukuyande katu kasuk donde kawa injil lau onde kali kahande kan chara kunda nal waina kaand kurungo kashilu sugur gun ndu katungo unta paltu yauwa paltanal cha kashibondi kashingal chanchi mbiyaye kashidondi kaaran kasita kunyehe kutugo intahe pal pallagarata nal kuhan cha <noise> blinda haya kaluindu kusunna blihaya kaharibo di blihayal <noise> nalboyahe kashulum bundi kasul tsita kunkan majira kunde kutugo paltahe kahande alme bala alakadugo nde kahundo gara kunyahe kahan alme bala malan nde kuse ahadige umswan nalboye kashigan du kisi ndukidayeda palla da gedorta unakunna iboyaye kashin ngula mi partun ne kashingul tasugur nelikushigo kau sunna gun duka kundo go yaye inna ngol yawiyaye kan ndawara kundu nan nguwura kunde kusen dai kan ndawara kan gadur tanna kunnadi lanku feidal bam halitu sufunyeo kakuldonde blida kunnalboye kushingul taura sindeka wura dayahe izunte susaitu sufuran dan ntaduku nda kunda ndagadurda ya eyaye.

Mbiyo landol ta ulzansi bo amma ga nugadorka da kunalu madogo he kunzal sibo mtal mera kunzal sibo mta dukunnaa babura e luzansibo ngadur tanna kunnulndi ndawal lumbu kafuda fura kum wango lakumahe yashindindi bala wudi yan nalsawode bala buliye kuzindi kushe aha dige nawiragu mujawara gumo ntadumu ganagi muhane gandomo dawara gumunto dugu dara gumo angul gal morta kadda malun malun ausata dawaramta makin shigi gannaibo tuma hallagumo ummalgo ya fasal laprandi ngara umtoumnalbo wusa ni umnd bo mahani meha mtaki kahal laguma usar nakul matayil nalbo asaran malum masaftin gu apalu magalu musam bo amma nunna wuragumn watatap musa mere musababuryahe musa mchoye musa gadotahe mane duk manna wura gumdi tadda wuragi mkaddan malu ansa tadu wannalbo dawa umnalungara umto lo gumnal masaftin ko hallagumo sur nagum lamate go mtadige kaldo maltan tana sidubtra dugo usumta maingo surnagim tanibogi manilbo dasi kumani hamo shadiya sindi umsi sen tumura gumo kadda malum ansa mashi gasara andare malbo tumu hallagum do kun garamero kadagu mum nalbo dasi blofoka faida donde nadema yella luufto kumani yatumo kiya. Sasiu nalbo dinglume nalbo kumani kumani yalbamu shadiyasum noyumta waragun niyumtum musa intana chuwara gum towandi lusau sio yeehuwaro sita kupagako wulo bo patima safta wuragum takum saftin shade akahallagumo sunnagi mannalbo kadaureya lal dokosunwa nagumo yagima kawu sun kumayatumo fake yagima kumani yada mo shadiyasum nam turagum numtum sawera gumna patu nal masaftin nanam sunna doluma tiya kumani yabal shediyasun wen yero gumsun bahalinal bo krami nal bo sasinnaso bundline nalbo duk gu kunani yaban shadiyasun ndam turagu umtumsa kuman yakam shadiyasun kumani fairagun kumul tamodiya aha dige ngoro asin asi nnalu dalnde tulsaftnyagima naura doka sasinnalbo asuran malido kuyamati duuya saftin alisa sikuna tumeteragu kumani tamu ki yal huro kumo asura minalbo chusunalbo ansi duniyarta ntainalbo taligi ntaligin tanna du kuruvan ledusunbo washigannalbo fazarduniya raban kuchwa kasun duniya ruba kinchuwa uutanado kusatinwa sukan taila tumu kuya kumamya bamal tad shadiya sine dungul me nasesa sunnodbo kumani yil tamokiya. Babure naluyahe gadortun suwaeakn kuse kashingal tanbi kutungo tsitaragi ya kutko mourage kane kuse kushigo taangoga yekusen tana gado tan suna kumani yabamo shadiyasun nde yagima kumani yabadan biya kuntan sha ruguna ikinna <noise> ngaye duna manange koi ngadorta gadorta nalndw mbadeyale ngadorta yeha ndi itilshftin duga duga yashiftindi yasu sendi if ko yakongi shingulto ame amedu yashingul ta lasan ame lamband laha handi yakukate kuku panhe panbe yabinhandi iskomundu dukudu ipiya ipiya ya difton tampol aftindi dasi iti tangu lafkata ytiftin kata sura laku yendi nilam biyonata iko yokoindi dukuto sond na sukata shuwata yatangul shuwal ndi yas kwata yengindi isurbo yasurbo nde taukwata yengindi isurbo yasurbo nde tausonde ngasiye tose tsaro nal dungul ine tsaro mumta nal cham matanaizai ikehe hanel nai ufanoye ofonardo slagu yahandi shun gul burmayi ifuda fu yadinbul burma ndi lahana ndi itangul beyendi ikuwaye. Lada hende fazar itangul duron yatan gull durondo nasidi kwaindi lasi nahanan ndi suks a lakweya sundi yatam tam tan hani ufano amma na chan matu injin na handi chamata tai kuneya surbundiya nal chan mate nal chame mota nal chama amma nai fano taikuldo kadaron six a nuda yazar yahe ntangul ngadoko dugudu warado ngoitiyahe dawa ayaw ikoito yashingu shuwalgu kuna inalgo yaye kushingul yende ka aku wira kunna nde busurboga gannakn nal gannakun takupa gadon ridikiite injil nadiyaye ndukupor tanna duwaraddo tumuna dawara gumta ngadorta mani mushif kun leda nufun shuwalle shuwalle kashandi liman lapraye tatangal iryille kande kusko kizin ammana miya taku paka kamibo wainara kun yaye kun ga kishingul ta nde kashibo lakundoye lakundaye katsunsunde fasal akalla kun kahan karyarakun kusun se kaha ni konde kashingul tambiyale dan tahalkum yahi yatudunnsu situmonti ra kunyaye itusutun yaye yazusto alaro dan iti isufo yayeluwen cha plinnaboye gadortan ungusayaye shilon di yalan montiru dan yaye ka maji ran dan ka kan bira dan ka albasar nal boyaye ifungo numdoyahe chuku feicraka audul gadorota mushigamun gadurtanna di feidama antuploko aha dige. <noise>